Este jue ëch dun ajtyë në i'ixë ma a'ax dun nyënëmyë jë'ëxë chyoy, yë este ku'utyëp ay, yë mëjk, yë mejk hoja de laurel, clavo jë'ëxë chyoy dun xa'ajpë y yë chile guajillo, chile ancho, este ajonjoli, madyu yë ja jë'ëxë chyoy pero kap xë këxë në'ëjuëyëbë.